<noise> Tsy mahatrobo <noise> nao <noise> mitoboky <noise> antanin'olo ategna. <noise> Mahatsiaro mana-pototse, <noise> le mahatsiaro <noise> holy <noise> avao <noise> koa <noise> nao <noise> fa avy ty <noise> andro <noise> holia. <noise>